<hesitation> Fanatanjahatena maro isan'izany ohatra ny lalao baolina kitra na ny football, <hesitation> ny basikety ah ,ny tsipy kanety be ah, ny tsipy fonjam-by na ny javelot, <hesitation> ny hazakazaka lavitr'ezaka na ny marathon, ny korsa de vitesy. <noise>